कंप्यूटर के अंदर एक बड़ा कोठरी होते जोनल हार्ड डिस्क कहते। ए कोठरी बहुत सारा डेटा रहते जैसन की तहर फोटो वीडियो गाना आऊ। सब डॉक्यूमेंट हर फाइल के पाता होते कंप्यूटर ल पता होते। की कौन स फाइल कहा रखे हे कंप्यूटर एक रास्ता होते। जिला ऑपरेटिंग सिस्टम कहत हन ए ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर ल बताते। की का करना हे जब तुमन कोई फाइल खोलत ह त। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर ल बताते। की फाइल हार्ड डिस्क के कोन से कोठरी में हैवे।